Wietnaam hono muuɗun heewde maaro fuu walaa. Eɓe njogii kalteeji kuurɗi ɓe ndefirta maaro. Neɗɗo yottŋŋki ɗenɗon nokkuuje. Bon, waawa sifaade hen sifa mawka. Jonka anndal muuɗun immaade e luumooji, walla <hesitation> jonka ko yiyata e teleeji.